<hesitation> Karazany sakafo matetiky magnana hevidiso, <hesitation> tsy de sakafo loatra ndreky ny le agnanako hoe hevidiso na agnanan'olo hevidiso, matetiky fomba fisakafoagnana, kara ataony matetiky zao olo mivolagna hoe mihignana sakafo tsy amy lerany mamparary vavony, <hesitation> zany zah magnôkana zany ninah tegna hoe diso zany fô mihignana sakafo an-kera ndreky sakafo magnintsy igny no mamparary vavony, satria izy koa ohatra le voa hanigny amle mahandro igny amin'ny andron'ny tsemboko igny, igny zany magnadio mucus azgnatin'ny egny akagny de igny mucus koa ohatra bien protege zany igny ma- miaro tsara ny vavony.